maður í vímuefnavanda greindur með geðklofa gekk berserksgang heima hjá sér eftir að hafa ítrekað verið sendur heim af geðdeild systir hans segir mikla þörf fyrir betri úrræði fyrir fólk í hans stöðu á fjórða tug lést þegar fjölfarin brú hrundi á Ítalíu í morgun eftir að eldingu laust í hana enn er leitað að fólki í rústunum en bílar á brúnni féllu niður tæpa fimmtíu metra breikkun eins hættulegasta vegarkafla landsins á hringveginum milli

Hveragerðis og Selfoss verður boðin út í næsta mánuði og framkvæmdir gætu hafist fyrir árslok Google fylgist með ferðum notenda þótt þeir hafi stillt tæki sín þannig að staðsetning eigi að vera falin niðurstöður rannsóknar sýna að notendum sé ekki nægilega ljóst hversu vel er fylgst með þeim stympingar urðu milli þriggja lúðrasveita í Hljómskálagarðinum í dag þar hituðu sveitirnar upp fyrir einvígi á menningarnótt gott kvöld maður í langvarandi fíkniefnaneyslu sem greindur er með geðklofa hefur ítrekað verið sendur heim af Sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að hafa beðið um að vera lagður inn á geðdeild fjölskylda mannsins er örmagna og telur úrræði skorta

eftir að eitthvað drastískt myndi gerast að þá gengur hann berserksgang heima hjá sér og rústar öllu og á endanum er hringt í lögregluna og þeir færa hann niður á geðdeild og þannig kemst hann inn sem

er ótrúlega sorglegt því hann er búinn að reyna í marga marga daga að komast

inn og það þarf þetta til þá hafði maðurinn verið sendur heim af slysadeild með alvarlegar sjálfsvígshugsanir tvo daga í röð með róandi lyf maðurinn var greindur með geðklofa fyrir fjórtán árum og hefur verið í neyslu meira og minna allan þann tíma fréttastofa hefur áður fjallað um ástand geðdeildarinnar á Akureyri þar eru aðeins tíu pláss og deildin er fullnýtt

flesta daga ársins forstöðulæknir geðdeildarinnar Helgi Garðar Garðarsson segir að það sé mikil þörf fyrir fíknigeðdeild á Akureyri það sé ekki ráðlegt að setja fólk í neyslu á almenna geðdeild hann segir

þá ekki tækt að senda ungmenni landshluta á milli eins og staðan er núna til að komast á fíknigeðdeild Jana telur að laga þurfi kerfið í heild lögheimili sitt suður því þar fengi hann meiri hjálp en svo hefur maður líka heyrt það fyrir sunnan að þeir fá ekkert frekari hjálp þar þó úrræðin séu fleiri

fleiri sjúklingar hún segir þetta hafa tekið mikið á fyrir fjölskylduna en maður er orðinn þreyttur og uppgefinn á ástandinu þegar maður horfir upp á það að einhverjir starfsmenn og kerfið er bara þá sér maður ekkert mikla von sjálfur þegar maður er endalaust að klóra í bakkann og reyna að hjálpa honum eða koma honum inn eða fá einhver úrræði fyrir hann fleiri séu í sömu stöðu og mikil þörf sé fyrir betri úrræði en þau sem boðið er upp á hún nefnir að bróðir hennar hafi verið inni á lokaðri geðdeild fyrir fólk með fíknivanda og síðan verið lagður inn á Klepp þegar dvöl

hans þar lauk var engin eftirfylgni og allt hafi því fljótlega farið í sama farið ég sé ekkert rosalega bjarta framtíð ekki eins og ástandið er núna og ég sé bara ekki einhvern veginn ekki að hann muni fá þá aðstoð sem hann þarf hún er slæm þetta fólk stendur höllum fæti það er skortur á úrræðum

til Reykjavíkur þar sem helst er von á að það sé einhver efnahag þessara smáu bæja betur til móts við þennan hóp og fá kannski þjónustu heim að

þetta er þróun sem hefur átt sér stað í Reykjavík áberandi

minnst þrjátíu og fimm létust þegar eldingu laust niður í brú í borginni Genúa á Ítalíu í morgun innanríkisráðherra landsins hefur fyrirskipað rannsókn á tildrögum slyssins og segir að svona nokkuð eigi ekki að geta gerst morandi brúin var byggð á sjöunda áratugnum en

hún er hluti af hinni fjölförnu a tíu hraðbraut sem liggur frá ítölsku að suðurströnd Frakklands hraðbrautin og brúin eru með mikilvægustu samgönguæðum Genúa borgar á Ítalíu mikið vatnsveður gekk yfir Genúa í morgun og umferð yfir brúna gekk hægt vitni segja að eldingu hafi lostið niður í brúna og hún hrunið skömmu síðar með henni féllu um þrjátíu og fimm bílar niður um tæpa fimmtíu metra og grófust undir rústunum björgunarsveitir freista þess nú að bjarga fólki úr rústunum en mörgum finnst aðkoman líkt og sprengja hafi sprungið á brúnni eyðileggingin sé slík

innanríkisráðherra Ítalíu sagðist ætla að óska eftir upplýsingum um alla sem

að byggingu eða viðhaldi á brúnni svona nokkuð eigi ekki að geta gerst hægt verður að byrja á breikkun Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og Selfoss fyrir árslok fyrsti áfangi verður boðinn út í september raunhæft er að ljúka breikkun á fjórum árum segir verkefnisstjóri hjá Vegagerðinni tvöföldun Suðurlandsvegar frá höfuðborgarsvæðinu að Selfossi hefur lengi verið á óskalista vegfarenda árið tvö þúsund og sex voru þáverandi forsætisráðherra

afhentir undirskriftalistar við treystum því að ákvörðun verði tekin um að fara í tvöföldun með engum bráðabirgðalausnum um tveir plús einn heldur að það verði tvöfaldað alla leiðina austur á Selfoss enda er það nauðsynlegt fyrsta skóflustungan að tvöföldun var tekin haustið tvö þúsund og ellefu af þáverandi innanríkisráðherra breikkun eða tvöföldun hefur verið gerð í áföngum en ekki hefur enn verið byrjað á þeim kafla Suðurlandsvegar þar sem flest banaslys hafa orðið það er milli Hveragerðis og Selfoss þar er það einfaldlega vegna þess að við erum viss um það og vitum það bara það mun umhverfismatið skipulagsmál að það taki lengri tíma við leggjum mikla áherslu á að það verður að fara af stað í þessa framkvæmd þetta er hættulegasti kaflinn milli Selfoss og Hveragerðis við ætlum okkur að bjóða núna út í haust verkefnið

þannig að framkvæmdir gætu þá hafist undir loks árs það verður fyrsti áfangi sem verður rúmir tveir kílómetrar frá Varmá austan Hveragerðis að

Gljúfrárholti og á að vera tilbúinn í lok næsta árs samtals verður kaflinn tólf kílómetrar frá því þegar Kömbunum sleppir og að Biskupstungnabraut geta unnið þetta á líklega svona fjórum árum það væri raunhæfur framkvæmdatími á tveimur köflum verður veglínan önnur en nú er og gamli vegurinn þá notaður fyrir aðra umferð enda verða bara tvær tengingar inn á hringveginn nú eru þær tuttugu og

meginmarkmiðið er að auka umferðaröryggi og akstursstefnur verða aðskildar en vegurinn verður breikkaður í tveir plús einn veg en af hverju ekki að tvöfalda alveg við erum í rauninni bara að fara vel með fé og hérna frestum í raun og veru einni akrein til þess ja bara að komast lengra undirbygging vegarins verður þó þannig að hægt verður að bæta einni akrein við

vor verður hægt að fara í útboð næsta áfanga það hillir því kannski undir að þessi hættulegi vegkafli heyri sögunni til Google geymir upplýsingar um ferðir fólks jafnvel þótt það telji sig hafa stillt tæki sín þannig að það sé ekki gert meira en tveir milljarðar nota Google í

leiddi í ljós að vefsíður og forrit

Google sem notuð eru í Android og iPhone tækjum geyma upplýsingar um staðsetningu þó svo að tækið hafi verið stillt þannig að því sé ekki leyft að fylgjast með staðsetningu

notuð eða forritið Google Maps er opnað samkvæmt rannsakendum

nægilega ljóst að forritin skrásetji ferðir þeirra ekki nóg að slökkva á stillingum í símanum sem sýna staðsetningu hans til þess að Google hætti að skrá

að skrá sig inn á Google reikning og slökkva á stillingu sem kallast vef og

í yfirlýsingu til sagði Google skilmála sína mjög skýra Google noti margar leiðir til að ákvarða staðsetningu sem er til þess að þjónusta notendur betur og skilmálar þeirra tækja og tóla væru öllum aðgengilegir

að gerast er að við erum að kynna til sögunnar nýja löggjöf sem

á horfist hvaða hag hafa þessi fyrirtæki af því að vita

þú ert varan upplýsingarnar um hvar þú ert

allar þessar stafrænu þjónustu byggja á

þau gera þetta með ýmsum hætti er líklegt að það komi upp mörg mál sem

á gráu svæði hvað varðar lögin já sannarlega strax komið í ljós tiltekna dæmi sýnir að þú ert að sigla á stað þar sem við

því um eða yfir áttatíu bílar skemmdust eða eyðilögðust í hrinu íkveikja og skemmdarverka víðsvegar um Svíþjóð í

á nokkrum stöðum í Gautaborg um svipað leyti létu til skarar skríða bæði í

á síðastnefnda staðnum létu brennuvargarnir ekki duga heldur létu grjóti og

yfir lögreglu og slökkvilið þegar þau komu á vettvang tveir hafa verið handteknir vegna málsins óalgengar í Svíþjóð en forsætisráðherra landsins segir þessa hegðun ólíðandi

setustofa í bílastæðahúsi er meðal þess sem boðið verður upp á á menningarnótt lúðrasveitirnar hituðu upp fyrir baráttuna í dag og ljóst að ekkert verður gefið eftir menningarnótt verður

í Reykjavík á laugardag og að vanda verður mikil og fjölbreytt dagskrá um alla miðborgina dagskráin var kynnt á blaðamannafundi í dag meðal annars verður haldin keppni milli lúðrasveitanna í Reykjavík lúðrasveitar Reykjavíkur lúðrasveitarinnar Svans og lúðrasveitar verkalýðsins þær hituðu upp og byrjuðu rólega en síðan

einvígið verður klukkan

fimm í Hljómskálagarðinum og ljóst er að sigurinn verður sóttur fast honum fylgir

við getum montað okkur að hafa unnið þá við vorum ein til að byrja með svo eru unglingarnir þessar ungu sveitir að reyna að koma sér á framfæri og gengur ekki neitt þess vegna skora þær okkur á hólm komið og verið vitni að því þar komst upp um fréttamann sem er þó bæði ljúft og skylt að upplýsa um þessi hagsmunatengsl af öðru má nefna að í bílastæðahúsinu við Hverfisgötu tuttugu verður gerð sérstök setustofa það verða húsgögn

og slakað á eins og áður minna stjórnendur menningarnætur á almenningssamgöngur og skutlur frá bílastæðum víða um borgina að Hallgrímskirkju fólk getur

í Borgartúni og er þá komið á mitt hátíðarsvæðið hefðbundin dagskrá verður svo um kvöldið með tónleikum á Arnarhóli og flugeldasýningu verður hún toppuð frá því í fyrra já við erum alltaf að reyna að toppa okkur

á Ísafjarðarflugvelli sker sig

á norðanverðum Vestfjörðum í sumar átta þúsund tonn af malbiki voru notuð á vegi holur og göngustíga tíu manna

hefur haft í nógu að snúast á norðanverðum Vestfjörðum síðustu vikur við erum búnir að vera að leggja götur göngustíga plön rétt norðan við átta þúsund tonn átta þúsund tonn eru eins og þyngdin á níutíu þúsund

er uppsöfnuð en einungis er malbikað á svæðinu á tveggja ára fresti þetta verður svo lítið ef

bara ekki tilbúnir í það að gera það á hverju ári borgi sig ekki ég held það sé það menn vilja taka stærri pakka í

í einu sveitarfélög og Vegagerðin fóru í sameiginlegt útboð en fleiri nýttu sér viðveru

aukaverk sem koma inn einkaaðilar svo það er bara flott

nær hverja holu á Ísafirði þá situr bílastæðið hér á Ísafjarðarflugvelli eftir það hefur fimmtíu og átta ár bílastæðið er á vegum Isavia sem hefur lengi ætlað að láta malbika það flugbrautir og eru hins vegar í forgangi undirfjármögnun innanlandsflugvalla þeir hljóta þá

búið að gera stórátak í Ísafjarðarbæ og þeir hljóta þá

að vera með næst í dag lauk nokkurra vikna törn

í rigningum og leiðindum ber að snyrta gróður og koma í veg fyrir að hann hindri för vegfarenda bæjaryfirvöld á Akureyri skora á fólk að snyrta gróður áður en skólar hefjast

börn sjáist örugglega í umferðinni sumarið hefur verið ágætt hér á Akureyri og gróður dafnar vel reyndar svo mjög að sums staðar langt út fyrir

lóðarmörk með tilheyrandi óþægindum fyrir vegfarendur samkvæmt reglugerð skal hæð undir gróðri ekki vera minni en tvær komma átta metrar við gangstéttir og fjögur komma fimm metrar við akbraut bæjaryfirvöld hafa skorað á Akureyringa að snyrta gróður

sem nær út á götur gangstéttir og stíga þar sem hann veldur óþægindum fyrir gangandi vegfarendur umferð ökutækja eða skyggir á forstöðumaður umhverfismála segir að reglulega þurfi að minna fólk á að fjarlægja gróður þar sem hann er óæskilegur það er kannski helst þar sem menn eru að keyra inn á götur eða þar sem gangstéttar eru að koma að götum þar sem getur skapast hætta fyrir gangandi vegfarendur að ökumenn sjái ekki þá sem eru að koma mikilvægt sé að snyrta vel áður en skólar byrja það eru börnin okkar sem við þurfum að hugsa um reyna að halda því þannig að börnin sjáist

skólann í tilkynningu frá Akureyrarbæ segir að eftir fyrsta september verði gróður fjarlægður á kostnað

Guðríður segir það fátítt flestir bregðist vel við ábendingum bæjarins og Akureyringar standi sig almennt vel í að halda bænum snyrtilegum ef menn sjá að gróður er farinn að valda hættu eða vaxa þar sem hann er óæskilegur þá sendum við bréf

venjulega leysist þetta allt í

sátt og samlyndi við íbúa bæjarins jæja Haukur

fatlaðra í sundi tvö Íslandsmet

maður í maður í vímuefnavanda greindur með geðklofa gekk berserksgang heima hjá sér

hafa ítrekað verið sendur heim af geðdeild systir hans segir mikla þörf fyrir betri úrræði fyrir fólk í hans stöðu á fjórða tug lést þegar fjölfarin brú hrundi á Ítalíu í morgun eftir að eldingu laust í hana enn er leitað að fólki í rústunum en bílar á brúnni féllu niður tæpa fimmtíu metra breikkun eins hættulegasta vegarkafla

landsins á hringveginum milli Hveragerðis og Selfoss verður boðin út í næsta mánuði og framkvæmdir gætu hafist fyrir árslok Google fylgist með ferðum notenda þótt þeir hafi stillt tæki sín þannig að staðsetning eigi að vera falin niðurstöður rannsóknar sýna að notendum sé ekki nægilega ljóst hversu vel er fylgst með þeim stympingar urðu milli þriggja lúðrasveita í Hljómskálagarðinum í dag þar hituðu sveitirnar upp fyrir einvígi á menningarnótt